الصوت العالي متاع نباح الكلاب و <hesitation> حتى العياط متاع الصغار الاطفال يزعجني هلبه وما يخلينيش نجدر يعني نرجد لما نسمع الاصوات هيا صعب اني نجدر نرجد النوم ما عادش يجيني يهرب مني على خاطرك نحب نرجد ان كان يعني هادي مافيهش اي اصوات يعني مزعجة ولا اصوات صاخبة ولا اصوات عالية